بشكل عام ما أحب المتاحف، بس أعتقد إذا إذا كنت أبغى أروح متحف معين، بروح كده متحف يكون في لوحات كده كأنه معرض يعني معارض لوحات، لأنه أحب الفن، أحب كده أتعمق في الفن ولأنه أتخيل بصراحة يعني أشوف لوحات وكده أتخيل، وأكون عايشة عايشة فيها، أحبها.